<hesitation> indu nandi e foondu kaa sabi o won bippoole <hesitation> mo waawi laataade duu foondu ndiyan. Indu w-waawi siforeede nii, jon kaa foondu ndiyan. Ɗun nii. So wanaa ɗun, <hesitation> e ndu wona ley ndiyan e dow njoorndi.